टेबल शब्दकि बारेम सोचतपेति मिर दिमागमे विचार, सिर्जना और सामूहिकता आत हए । टेबल कहोक एक स्थिर वस्तु हए जौनमे हम तमान् काम करत हएँ जैसेकि खानु खान, लिखन, पढन या दुसरेसँग बात करनपेति । जा हमर रोज दिनकि एक महत्वपूर्ण हिस्सा हए, जो हमके काम और आरामकि सन्तुलन देत हए । टेबलसँग तमान् व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभव फिर जुडे हएँ । मए खासकरके परिवारसँग खानु खान, सँगीउँगीसँग बाहिरी बात करन और काम करनपेति टेबलकि प्रयोग करत हओँ । टेबल हमके एक ठांवमे जम्मा करन और विचारन्के आदानप्रदान करन मद्दत करत हए । जा एक साधारण वस्तु होएसे फिर जामे गहिरो सामाजिक और मानसिक प्रभाव हए ।